yeri garri ane a derie a odogo fe mue a dogo, munju bra okiba, a bra aru me okoba, ogboru naira ane a ke bra aru me okoi, a bra aru me okote bebe-e a meni piki popo ke ke spinba a popo me ke sein te bebe-e a ani owin panga ke sein ba, a aru owin panga ke sein te bebe-e ameni piki fibare be fiye ke sein ba, a fiba ribe fiye be sein te bebe-e a buku lote a bukuno me bo legiba, a dukuno me bo legite-e a doku wenii a mu odogo fe me laba, a odogo fe me la te bebe-e ameni kuro ba a kuro te bebe-e a ke gari me fe be akpa me a mie oloba a akpame oloba a piki basin me oloba a ani olote-e a ke kuro te a kuro te a meni iya tuwoni apu ma wari gari me ke i derie apuna iya tuwoni apu ma wari a meni somu ba, a somute a dugo ina piriba i tuwoni bo a bo late ingwa o gari me paka mbo i gari me pakambote wa gari me tonba, wa gari me ton wa gbori besin tonba, wa mai kramayi wa tariye tonba, iger, mai, trei, ini, sono, wa ton wenii ton famate-e jasaki a fe ye oyi a basin jasaki a fe ye jei-a basin a mie pete, a mie fete bebe-e a meni ina mubo oyibo tubo a ke sein were, a oyibo tubo be ke sein were, oyi bo tubo be inina mu te-e wa meni gari me o meni doki doki mu aru me bo sein ba, o doki aru me bo sein famate be-be-e before wa tari mu pokume la me.